اكثر المواظيع اللي دايما ما تكون سعيدة بالنسبة لي. لما اتكلم عن مشاكل صارت زمان. و كمان عن احداث صارت في حياتي من الفين واحد عشر لالفين واربعة وعشرين. كانت سنين حزينة جدا فيها مرض امي. وفاة اختي وفاة بابا. في مواضيع ما اجدر اتحدث عنها. جدا محزنة